Niinye ningira omuryeryo bibiri, ekikusinga n'okukunda okukundwa kubanga omuntu okushanga okukundwa, oba nookundwa na n'abantu oba nookundwa na n'omuntu wotakaamanya kyonka naakukunda.